الجزایر یو بډایه کلتور لري چې عرب، بربر او فرانسوي اغېزونه پکښي لیدل کیږي خلک یې دود ته وفادار، مینه پال او درناوی کوونکي دي. موسیقي، ځانګړې خواړه، او دودیز لباس یی د کلتور مهمې برخې دي. او همدارنګه اسلامي ارزښتونه او ملي فخر په کلتور کې ژور ځای لري